टाईत हरदम लोग सब न पेनेला लेखिन अफिस जाए खुना, परे जाएखुना प्राय जैसन सबजाना के टाई पेने के पराइए जैसे की हम काम करईसी स्कुल मे ओखरा खातिर हमरा टाई पेने के पराइए टाई पेनल। के कारण से स्मार्ट देखला के कारण से उहें से सबजाना टाई पेने के खोजाइए आ हमर सामाज में सबजाना त टाई न पेन इ लेखिन कौनो कौनो जौन जौन जागीर करईए जौन जौन परहिए उहे से उ सब टाई पेनले रहईए ।